بين مفاتيحي وتلفوني نفضل انه نضيع المفاتيح نلقاهم نلقا حل. التليفون فيه برشا حاجات آآ ما عادش تنجم نعاودها من اول وجديد ما عادش نجم نلقيها من اول وجديد. بالتالي نفضل نضيع مفتاحي على اني نضيع تليفوني. رغم اني حريصة باش ما نضيعهمش لسنين. اما التلفون عندي اهم المفتاح نفتح من جد. تليفون اللي تيمشي فيه في يمشي